Salamu alaikum yauwa wute yagəramə ngu salamu alaikum yauwa munnaran yagəram yagəram nganai ngə kəne yajiji dugoi gajijinau jammaiga bala hugaije kəmani nagoi maiji nga nabtu ngagoima yajugu goi migau ngagai jammai yarigai funu mayi nga nabrə ngagoi ma dugaiju mayima gujannauru labiya hugaima yajugudu yarigu funu hugai ima nga hugaima ashalla ashalyaraido nan kokoriga najugu narigu imar lungu harigu funanuma nugagu jubogoya nuga nagagu kənja goya nushalaigaiga wut maima gujannau labiyallai atugai ngenə um um ma gəshagunauya ngo walauru ada ngenə fudungu hugai nashagu mangu gujanguu au asal ngenə naru nga dugai mai ngagai yeji kum nau ashalya ngenə maidu wushilbu waru nga gəshinau kanadi dugai yagəram ngu rjafugaima umar amari nganu baguwa nga gugarawai goya amari hugai baguwa ngə golau ngu goya gujinanau funagai wujagaima hau nga gəshinaru darajaa gəshinauru himma moiyagai jima kənjiyadan namundu ago ngudo ganhawagu murtu nga ginauru gabogai alli hugoi jima hashe ngai ngu fudurandu natangai harka nganu ngen gannauru gabogoi alli. Ngo adadu nashilbu di naru nga gujanna uru labiyallai ka gabu moiyogaja maina ka gabanja nga akullə gabon alli nga her ngu nata ngenə nukumai dugaja kumaui nawunu her igenə narugu dugai mamu duge gashaluuru allliro nashe anaguru abido dumu ngagu akul luwali ngagu akul naru gutenu lugu ngagu dumu gujan du nabtu hanə gal funau gabə sayayyadu gal funagu nga ganə afigudo gurumiyu hu gaima ngu daraja nganu nga na mba yeyju yajima yajugu yalaugu nga ngaguwa nabal dugaju mayagai gujamnauru alli yarigai yatagoya funagai nga wunar gai lugai bagoma ngə dir abimə gaknauwa umar gai hogoi baguwa nga ngu gusharau layi goya ngu gai hugai bagauwa nga kida funagoido hugaiwa affido naru nga anunainau di ada nashagu mangu dinga dugaigo jannaul ngo jariru ada nashagu ngenə dingu hugoi nashagu mangu gannau go nabtu ngu hugai ngu gamunuyo affigudo wararai ngudai do ngu njuagu gujannauru alli nga hugarima gunanu hiri nga gulashinaugo gumnati kanagaigo nga guno hugoigo akulalaija gau hugoi rudu go akulalaija nagu di nga gan nguntugo akulalija ngo adaga dugai ya guran yadənaramai yagarau dugai yajafu gai ja ima yajafugoi shinau nabtu funeragoi dugaiju hugau gujannauru ngula shakinau nabtu funagaidu. Yajugu nga gujina funagu ngu alli nayi unujagu daraka mangu alli nya lugu ngu nasha akule nga faidara abi gaji gurum nga dragudo hagu wujagu nga ayi kuli kii ga hamuur kii mangu gujan dugo kumani naguwal himo ngude nga guji gakunuu nya guma gushar gakule go akulaija guma gan karambai go akulalija ngo adago matanau ngudu nata nau hedu matanau nabtu du yerigai fuya gai gudu digaiju mayagaima gujanairu agla ngu gamau famufaramdiya yarigu funagu nga umar ya’a rai goya umar mba goya sai nagu wajagu goi kunagudo wujagu nasho gusharya nga gujarya gujinafunagu nga gusar gol nguwa nabtu ngu wajaguwa hawu nga ngunado naru nga gunaunau ruduya dugaji moiyagaima kumnau kulubu ngagai aga guja nau luguro naru ngenə artigi nga goig gunannau raduya gal gajainauwa fuagoi ugo ug gannau karanbanijadu dugaija unaiyagai guyo nnau ru alli lugaima dangu daraka ngaga daga jiha noigaima gajaunauru alli ngoi ngu dingu wushagai gan afido guruwma funanu nga daraja nganu nga gurum nga akula guma kima di fundara kəla yaku ngu gaga gadugure yajuguyaga gulaguru laima di fungura hal ngagu ngala nga hufai ma gura lugrinma gata nga. Wejaguwa gukena hal nganu afido dingu dan nashagu mangu gikena hal nganu wuni amairo nashagu ugeu guuda daraja nga garu gunu amai ngauu kumbu uganu ugen akulli ngenə futakau kumbu ugaguwa date nga gutal kəlau nga mujaguwa akulyade gutai rab nga nau nga guju gu gunu nga guvdu daraja nga nawu nga hamai mulayan agu di gado na gashiru nglaga goja bakaluun imarə dumu ngagu nga hamai nulaya kunna nngo mau faragai gado na gashe do ngaure danja wande kurkure gashagu nga hugai ma anoo gudo gobon nutulu nga dango dango hamai mulageu nga adaga dagai yaguramma shinau kanadidu yaja fugai nga gujananau funagoida gushinau nabtu gudu kəlawinau dibel ngawa dugai yadənaramai damis yodənama wannau ngalagu do yo tulam damunau gate ima ishe yadəna nga ishar ikagamunauga kani umukunuwau kəlakul mbdaidu mani nushinau unbdairu ngla gudu gudu yagrau yedənaramai mu yajafugai nga guja hanau funagoiru ngla kəlainau nabtu ngagoi ngu gamau karabanjadu gushalaiman moyagoiru ngala gamanau moiyagai nga gulashainau gugoiju mai yagoi gannau kangai gushelaina unaiyogai ru ngala yo mungu ala dinga wushagai dugoi yadenaramaira mulainan kabila ngamunuudu damnau yedənama nganaina ishe yadɛna. Ngo daga mulaimau dibel nganunadu gushajarau kumagadu yarigoi funagoi nga gajainauru nabtu ngagi ngəta yarigoi funagoi uga gajannauru nangurtua wujagoima kəraro kida nganudo alkəra nga dugoi ngayo gulhanau ifəra harigoi jaro nawunga ashagoiya fadau gudo dingə nashagoi mangu gunaunau kia du gudu dingə nashagoi mangu gunanau kidadu gudu mujuguna mi ashija dammau yadənama mannau afido nganaima ishanmuanua ga yadə na mushajurau kuramudu mujainauru lugu kuranu nau lugu ngol go gu yedonama akulya kəne hau hejaga munauga maunay lomu nganai marə mushajunau kuramu damu yeəramma gujannary lugu kuragaidu gajaianauru alama ngaladu yajudu yarigoi fanagoi nga kəlainau nabtu ngagai wujagaima kəra monti kida uganu ugenə dingu wujagoi nashe gannauula ngu gannau islamiya ngu kida nganu ngenə ding wujagoi nashe gamau wangu ganau kəra allo ngə kida nganu agoi dungu wujagoi nohe gannau wangu gaumau. Hugoima nashe gai kiunaro golauyado digu hugoi nashagu mangu gannaugu kidadu afido na guruma ngaguwaya sa watkungu hugoima watku ndaso ngudo sangu nashe na muradu ngana gudo na harakana ngagu waya yagəran chiyunau kunagoidu gujainauru ngaldu kəlainau juriya ngamunau dugoi shaguhau kuragaidu kəlainau hal ngannaudu gudu gakallinauwa ngu gakallinauwa ani kəlaiwau dibel ngamuwa yagəramma yaji jammaigo wanungu yujuguwangu ngla ya jugudu akula fonanugo nujandu nabtu nganu ngula mangu ngla hall dingy aluwa guru fayi jika mangu alumu ali abido ishe yedalnorai maru kabila ngamma lugu ngu nashanu di nga dugudo ali gauja yashe yedena nga dinai yedən a ma gabamaido nufu ngla gada migo ishe yakallu naga ishe yakallu njilegaga ishe yedəna mar njili uglagu yadənaura akulya yo adare dumau mburuwangu hl nganunau nakalli munauga yaguram yajafugai nga gayinaruu funagoidu gujainau wa unagoidu kəlainau dibel ngammau gudə ngu gakallu munauya lugu abi guttema. Nakallu lugu wakungu ish ngalo kuliya gut te ima akula ngaudu ngala nga ngayo nutal kuliga luguwa nandi obi nga najikə ngu ikagagu manu nguru gukulaldu boru injili kabila ugagu ngu windana namburu ngu kəlayi dibel ngagu ngo adaga yagurai yajefu goi nga yatajgoi funagoi nga jannauru ngdadu kəlainau dibel nganu dingu biye aji nangu dugoigo gamau dingu aji abi ma gukulennau ngou ngu dinai yadənama ishilbugo yoyu nga yashagugo aji abi laiwa aji ujili ngu de gudu aji dmmau ngu dubuwalya naji abi nga nga aji yedənaya yadənaramwa nga ngula manga ngula dgaran yadəna ngu yajugu yawuru hugoi juma nabtu nganuwa ngla mangu ngula ngu aji gajinau abi layi mangu aji damnau ngu dubuwal maya kani yagram do dingu dau wushagai washa goi di ngudeya yajafugoi nga jainauwa funagai ngai ma do dingu wushagoi.